Esie ga atosa ashri kir atosa wida gone senyia kochila daden kochula nurti trika eskirosa in esie g eskirosa en nourti en kochido wida gon fa نشابة ga atour en نشابة log fa ashri kir en esie ga fushikirosa kabadera ikan kabadera galang desai ya eneka sokeda gon fa ouin firgika ken aleru